كيف تحب الاحتفال بعيد ميلادك؟ أحب أحتفل بعيد ميلادي بـ قعدة بسيطة مع العيلة والرفاق نجيب كيك وحلويات، ونجتمع مع بعض، ونتبادل الضحك والسوالف الأهم عندي هو الشعور بالفرحة مع الناس اللي أحبهم بدون تعقيدات ومشاكل